Ny legioma aty Madagasikara dia maro tokoa ka raha ohatra izy zany ka hitahiry ianao a de eo amin'ndray andro eo ihany, m- mividy ianao androany de hohaninao iny androany sy rapitso a de zay ihany a fa tsy azo tahirizina elabe.